من اكثرالماكلات البسيطة لي هي لبيتزا و لي انا نستمتع باارشا كي ناكلها على خاطر من احسن الماكلات لي عندي و لي هي تعتبر بالنسبة لي <hesitation> من الثقافة الإيطالية و لي انا ياسر نموت عليها الثقافة الإيطالية و لي هي سايي بالحق لبيتزا سي تان اغت سي تان اغت يعني انتي كي تجي تعمل بيتزا حتى تبدا سوس متزاريلا و هك هو <hesitation> ياسر فيها بنه غير عادية